Gny fomba hikarakaraha amin’ny hoditsy maiky regny zao, am'vatanao moa zany e, hoe asiànao crème izy mba hampalandilandy anazy na <noise> i <hesitation> iarovanao amin’ny masoandro. Na koa anao manao akanjo mihitsiny anao, asiànao lamba izy, rakofanao lamba mba tsy ho azon'ny masoandro.